Esyombunu esyosungura esyombene esyombuli esyonde

Lyerithekatheka ndeke ighoya esyabakuli ighoya esapiki iwaminya ghuti wamathegheka esyonyanya nebittunguru neryo kandi wamatsumba ebyalya ebiri okwa mutima iwabibyoya ndeke niko oburoffu ibwahwako ghukendibya ghukabirya ibyakuyirira mughaso

No question shown

Thukabirima engeru neryu ithwasoloma ebyengeru ibya thwatsumba kwesi thukabighula omokathale , neryo iwabiribighula iwathunga akerirya

Abasyakulhu na bakekulhu thutholere ithwabikalya ibanahenirye ibane bayonjo kandi ithwabanza neribasikya neryo bangayowa ibananzibirwe ibanasikibirwe ndeke

Abembembetya bakatimba omwamiyi no mwamaramiryo ibayangangirirya ibakamirirya abandu Indi abana aboosi baghende omwamasomero. Abembembetya bakanalaba omwabuthali bakaghenda bakasamalira abo abana abamasukuru ababirihabira omwabuthali.

Thuthi omwana oyu abiri sisikara kaandi abiri yirengerera thatha wiwe

Erifuhirira, erikuhira, erisekera, ninguma nibighuma-bighuma byo kusyanzira esyabalimi bomu kipindi kyaghe bakakolhawamu etheya ebirimwa byabu

Omughulhu omunene bikalethabawa naba durayiva erivuga esyo ngumbaghali ibanathamire, kwizi nerivuga esipidi enyinenenyi enyinene kutsibu kulenga eyo eya bakalhaghiribawa indi batholere iba vugirako vvvv

Erihabulhabo eribya ibanemughenda okwa mathambiriro bakayathunga obubalya neribya ibanemuyikebera obuyingo bwabo ngabwama hikahi kandi nerighumyabo thuthi sibo bibene nabandi kubane bathya

Ababuthi bakaha abana babo bobughabe bunene neryo ibatsanda eki kyangalhusibwaho nababuthi erikehya obughabe bwanababo

Bakasomesaya okwa kabonde nuko abandu bathoke eriyirinda obulhwere obu obwa akabonde kandi baminyerere bamabya obabiri lhwalha ibatsukiraho omubatsi.

Ebyalha ebyathukalya thukabiha omwamalhema wethu awathukahingira kandi thukanabana ebyalya byethu ithwabiyabighulha omwa kathalhi kwehi nomwamaduka

Embulha yababya nene kutse omwisi amabya munene ebyo bikanasa mwabirihendeka okwa balimi

Eritsirika abana likaleka ibathahambwa amalhwere manene ayo kukyiramuno awakitha abana ibakyine balere nekyindi omwana mulere akabya inyakyinawithe mani make awanga mukakirya oku malhwere. Neryo ambi inyatsirikwa alekiri syalhwalha amalhwere malhwere ayo omu bukulhu bwiwe

Omubiri owakalhaghirawa lyerisomesya abandu abandi be mibiri neryo ibathoka erikolha

Ghukapimisaya obuyingo bwaghu obulhimughulhu niko wangaminyerera obuyingo bwaghu ngabwimene buti wamabya ighulhwere neryo ghukaminyerera lhuba obulhwere obwamakasira ibukine bulhere neryo kandi iwathoka eributhathambira kutsi eributsirika

Hwahhh

Kikaleka omundu warondya abandu Ibathoka eriminya obuyingo bwabo ngabwimene buthi Kandi kubangathoka eriyirinda omundu wamaba sighuliwahamba obulhwere obu

Mukasighalha imune omwalhwanzo Kandi imune omwabughuma Kandi omwanganakoleranire ebibuya kundi mune omwabughuma

Eh abambesa bawithe ebihendeka bakabya bakahika ngomo biiro ebye righenda owa sungali wabo neryo bakanayira bamabya isi balimaminya ekyerikolha eh iba iba yibulhabulha kuse abandi bojo iba basekererya neryo iwasangana ibo ibabya isi bawithe buholho

Erithahya mukali mughuma omwa Uganda okwa balhume, wukabutha abana bake, kandi nomukali omughuma akanathendi kusikya kusangwa abiri lhangira ininayo musa, nerithahya abana banene kandi betu likaleka abana abo iwathoka eribapulaningira ndeke ngabangasoma bathi iwathoka eribaha ebyalya ebikabaghunza neribatheka omwa mathendekero, kusangwa ni bake nebya wuwithe bikabahika.

Ebibuya ebyomulhume eritahya omukali mughuma likamutokesaya eribya iniangitoka erilabirira abandu biwe obutabanguko omwamaka bukakeha Ebihendeka ebyo omulhume eritahya mukali mughuma likakeheraya emighisa yiwe eributha abana banene

Atholere kusangwa kyikaleka ibaminya omughasu we kyisomo neru eh ebibuya ebirimu nganibyahayi neru ibasawathikya abandi kuze inabya berilhangirirako indi ekyisomo nine kyomughasu omwa kyihugho kyino

Eribasomeserya haghuma Kandi neryeghesya abatebalema omughasu iwabalema

Obukoni bwakabonde abanya Uganda batholere ibaminya eriyirinda eritheya erikasira omwambalha esya kondomu kutse erilhangira indi bamayitsiririka oku myatsi yobusi yobutwatswa aaa ekyo kyabanga kolesya

Esuburo no bulime ni mibiri eyo buholho eyanganakoleka haghuma omo kyipindi

Ngasaba neryo inayakesya omwanjingo yaghe

Ngakolesaya eyisuka ekipanga ekisara kutse omughusu ebyo byebikanithokesaya obulime

Obuthuku obunene thukaminya thuthi emithi yitholere iyaherebwa eyikakura embulha, nerisomesya abandu indi erithema emithi likaleka embulha iyaghana eriwa.

Utholere iwamughana iwaghana erikolha abyakakubwira kutse iwamubwira uthiatsire, emitse mibi ngeya kakla eyo

Eryambalha eryambalha esya kondomu aa batholere ibayitsiririka oku myatsi yenjjingo neryo kandi nabo erithahya kutse erithunga mundu mughuma eyaghukaraghana nayo

Lyeribya iwangana muhabulha kwenzi erimukangania enzira eyiwene, ne mibere eyiwene omwamikolere yiwe eyaka kolhamu, neryo nabandi bandu, bakathoka erimusikya kwesi erimwanza omwa mibere yiwe eyo obukekulhu kwesi eyo obushakulhu.

Thukabawathikaya omwi bahererya emibatsi neribahabulha eribanywana neriba neribahumulikania

Omughulhu omunene omwa bulhambu bwethu abandu bakalima bakalima ebirimwa ebinyobwa ebihimba epamba erilhangira indi bamathunga esyo mbulho

Abambesa abandi bakathebibawa nerihambibwa kyinyamikaka, abandi ibathunga amakule awabathayitakanizirye, nabandi bakabulhawako ebindu ebye ebyerikolesibwa omughulhu bakatsuka esyasonga syabo esye abakali bakulhu neryo ekyi ikyaba ponesya eribya bakali.

Kyikathuwathikaya erikalha omwa bughuma nabo kandi neriminya emibere emihyamihya.

Ebisoro ebyathuwithe omwa muyi wethu syesyambunu esyambene esyande nesyambuli

Erighanyira rikaletha obuholho omwamuthima woyukaghanyira

Obusama bwamabirihamba omwa bulhambo bwethu mwa kutsibu bwamabirileka abandi bana bethu ibathasoma kusangwa sibalibana ef fizi eyerithuha okwa mathendekero neryo iwasangana abana banene kwihi abandu banene isibathaghenda omwa bye kisomo habwo obu

Nganywa ekyayi ingasoma ebayibuli yaghe ingasaba ngana kesya

Kyikawathikaya abandi bandu abakuthimbireko erithendibasighalirya amalhwere awakasira omwi koholha kutse erithwa esya tsihya.

Amanyumba akatherenga, amalima inya senda, ebirimwa ibya senda, kandi esya ntindo sikatsutsangika.

Eriletha abo abandu ababisomerere ibakangania omughaso kwesi ekyikaleka abandu iniabya akasikibwa nryo nabalerebaler ibabighirako indi omundu omu Uganda atholere inyabya akasikibwa

Abana aba eribakamirirya okwa kyisomo neryo kandi eribakakamirirya okwi ghenda eriyasaba okwa kanisa neryo ibakulha kinyadini ibanasaghire kandi ibanasikirye abandu ibanasaghire erikolha ebindu ebibi, nerikanya nabo eribahana kutsibu

Abakali aba bakalema obwembembetya obwe yuganda kusangwa neribya ibanasomire Kandi ibanawithe omuthima owuwene

Likabalethera ah erikolha ebindu um ebithe batsemesaya, kundi neryo bakabya bathamiri, ibabya bibi ibayinuwa omundu inakolha ekyindu ekyawutha exipecti ekyawuthalengekanaya wuthi anganakolha.

Erikolheraghawuma lhikaleka emwakolha mubiiri munene buchira erokolha ewuwene erikolheraghawuma naryo lhikalheka omuwuma erikolheraghawuma nekalheka enyemukakolherahawuma emyegha emibiiri munene kundi ibwa mukakolherahawuma

Erisomesibwa okwa buyirinde no obuyitsotse nikyikulhu kutsibu, nerisomesibwa oku Nyamuhanga.

Obukoni bwe korona, bwabiri leka esya buzinesi esya bandu isyahwaho omwa Uganda muno, kusangwa abandi bandu mubabulha abandu abakasyabasuburako neryo esya buzinesi syamawa. So obukoni obwe korona bwabirileka abandu ibahwa amaha aweripanga esya buzinesi kusangwa abandu babiri kusangwa esindi syasuburo musyahwaho.

Nothing hard

Omughulhu nathunga etseme nene omubuyingo bwaghe mwomughulhu nathunga omukali kandi akanyibuthira omwanaa

Erithemere obuthalha erisandakalya ebighetse ghetse abikabya bilekire okubuthalha ,eritkyinga enyumba yalhuba nerilarya abandu baghu abosi ahisi syakatimba kemibwaa nemibere yerilinda erihika lyaghe okubulhwere bwe Malaria

Ngaghenda inabana omutahwa inamubwira kwangayowa inianihererya obubalya obwanganyiwatikya okwabulhwere obwangabya inabirilhwalha

Abana omwa kyipindi kyayi bakasatha omupira erighendya ebigali akatayitumbe akabisamu na wandi masatha manene

Thukalya obundu obulimo omukubi obwo mukubi we bihimba omukubi we ngege kutze erihere omukubi we nyama hakanayira ithwanywa e kyayi nerikwa mugatti

Obuthuku bunene ebihendeka binene ghukasangana emutoka iyabiriheka ekisesi imwabithambikana kwizi iwasangana duraiva akavugira okwa sipidi eyahighulhu wukabugha nayo inabugha athi ghuwule eyaghu

Eribakakamirirya ehirika omu myanya eyikabikawa mwe byobuhangwa neri beghesya eritsimba ebyalya byo buhangwa

Obuyotsotse okubithero byethu nikyikulhu kutsibu Kundi kyikaleka ithwabana amaghetse aghuwene kandi awahenirye.

Omwesi amabya munene obuhuka eryasa okwa birimwa, embulha yamabya nyinene ,nerithunga omwanya muke owerithendi nikamo ebirimwa ebyo.

Bakafukirira okomubatsi nabandi bakabisekera lhuba noko obuhuka obundi obukasalya okobithi ibwasangana ibyabirithemwa

Embulha yamabulha thukakolhesa amaghetse owe syanyusi erikolha emibiri yethu

Ekiro embulha yawire okalhangire wuthi wamambalha ndeke wamalhondya ahali olhukimpa lhawo olhusokire ekiro embulha yawire wukalekera amaghetse awawukendikolesya eka ekiro embulha yawire wukalhangire wuthi amaghetse shalikulhamira

Thwa ngana mubirikira ithwa mwikalya ahasi ithwamusughira kundi akabya iniabirikolha nabi eriserembulha omundu mulema oyo Kwa bulema obwakabya iniawithe.

Lyerikalha ithune mubirya ithune mutheyayo ndeke, uthune mubirya biryayo ndeke nerihayo ebithatholereyo iwaminya wuthi ngatholere kyamabya inikyoghero ngakyibiraye, kyamabya inikyoloni ngakyibiraye ngathekeyo e toilet paper, ngathekeyo amaghetse okwoyowangayayiwathikiryayo.